<hesitation> Voalohany indrindra aloha an, ataoko izay ampiasàna ny vatako, manao ohatran'ny hoe karazana kotrana fataon'ny olona mankeny anabakabaka ireny an, satria rehefa ela ny ela dia miteraka ostéoporose ilay ilay tsy mandeha tongotra ambonin'ny tany. Dia mandrapaha, mitady vahaolana aho ahafahako hoe miverina any ambony tany.